Chaꞌ na cwii tsꞌaⁿ nnda̱a̱ nncwajñeeⁿ na ya ljoꞌ na tsꞌaⁿ nnda̱a̱ nntsꞌaaⁿ chaꞌ na nntsom jndye tiempo joꞌ na jom macaⁿnaꞌ na nlꞌueeⁿ cwii nnom ꞌnaⁿ na nntsꞌaaⁿ ndoꞌ juu ljoꞌ na nlꞌueeⁿ na nntsꞌaaⁿ nntseicueeꞌjndyaaꞌnaꞌ jom chaꞌ na juu xjeⁿ na nncweꞌntyjo̱ na nncjaacwaaⁿ na nntsom nntsꞌaanaꞌ na tyuaaꞌ nntsom ndoꞌ ya nncwajñeeⁿ ndoꞌ nncwajñeeⁿ tiempo na macaⁿnaꞌ.